Le bixtila nar mod nlirzyn mena, ley nzo bixtya yez xa nzo bixtya nit na, nzo bixtya jwa'n ta jwa'n ta nak di'bana, nzo bixtya naxe na nzo bixtya na nangenta jwa'n naxe, mbay nzo bixtya jwa'n tata nak na lud jwa'n- jwa'n na ngenta ladney per xe nlirzyn mena na, nzo thib neda jwa'n ndaxmen lar xe nak re tyz ze ndyen men tzo bixtya jwa'n ndenu klor jwa'n nawue ntombi, mbay na nzo bixtya jwa'n nawue anta nawue ndya la lad xab lad men, mbay na nzo- nzo thib net bixtya ndya mbes men ta nchad mena jwa'na nzo nar perfuma' nar jwa'n nzoy ze nawue naxe ndyamen- ndyamen naxtemen, mbayna re bixtil nita naxe nak nlirzyn jwa'n na ntaxta lar jwa'n ya'na re xa ba ndaax lar ro biba naza nlirzynxa re bixtil nir re bixtil nit jwa'na naze tamod zyn nli komen bixtya mbay na nuga nzo bixtya jwa'n ta ndaxmen po mbu'a- mbu'a po- po palad na ngote nzo cho thi jwa'n ndorote ndozib ren ndozib lad- ladmen lad yamen lad nimen lad lomen lad palad mbay naze tya jwa'na ndaxmen jwa'na za lij taxmena naze komen re thib ned jwa'n lazei za jwa'na zyn ya nly numen bixtila mbay na nzo bixtya jwa'n dazmen pis za jwa'na naxe ndye nxex pis ze na nambi pis mbi chanmen mbi jwa'reta zyn ya nlinumena.